हाँ कुछ खाणा पदार्थ छन जू आंखो रोशनी बढाण मा मदद करदा ।जनैई गाजर पालक, शिमला मिर्च, अखरोट, अर अंडा।।ई पोषक तत्व आंखो की स्वास्थ्य तै बढोंदा छिन। और दृष्टि मा सुधार लांदा।